I sciornia pâ che no van in letargo ma se repösan durante l'inverno. T'ô chì perché no se ne vedde tanti in gio. Pe avei abastansa da mangiâ fan a scòrta, se sconde da quarche parte e noxi, i semmi ò i fonzi e pe tornâ dove an ascondio a röba fan uso do seu annasto, o nasin.